Cuando ä une ka'e ka'eyajpa, este sit ka'ku o nyä'ijtyajpa pijkä ntzäjkapyatä te de zacate con usyäk con limon y usyak canela y azucar quemado ja'ku tyo'nhyaju tumä pastiyaji'k ä unenta'p.